Wufuor aba wunabanab nyam nyuam nyimu nyimu are wufor abu lue ban you luni wutu ami aku lu ki izo nchuli she kuankuan wuchi ami iri ki wufuor abu wuyuan chali ehu mom ami la kukuor okpoma mom wufuor wuchuchu abue mki eyi le be lie mi lie okpere mom okuro leba arue nyue lenyinu wufur wunabonab nyi nyure bu neyue nyuole lea wulue wuyurr mma le ma lito nlue lue le libia la mi mma pie lishani nyuamyuam le onenu le wutem liba ayi chi wufuor wumila nab nab, mikel enab le wufour mma pie lishani libie ste ste ste mtue mpiak lighani kpoo ki ntue litoh miel ami shero libu nu amimu le itchong mour le nkue akuo afe etchong le muen nfulifu akpe pke a dzomi dzo ndzang itchong nlie nri ki le oshem le wutem nlielie nshan bitem litoh ki nshen le amishen litoh kineha lito amilie wurang aburabuo, nzang wurong nlie le linem lewutem nrue lighe mma che kpe okpoma muom mkpo lo nyue nyuole nkur tu mmuor ehe liot wa tue he agur le wukuro wusene izang belie elie echi zang mom abe beh mabe tue nyuen, iyuonle isam ome ililal kelue te te te wufuor wubaniye wufuor wunki nyi nyuam obunbuong olie bu che wufe nyam ofibuong olie olie wushu wushu wushu otano otano taro taro taro wufuro abu wui wui wu nyuam obuong buong ony nyue nde wufe nyuan ofa buong olie ochuwue okaliye yi lie tue gbede ki ochuwue tue agafualo